Este njakani na'a kunjan cepillo chí hé, he forma muy este kanuu xhii yunga kanuu che yunga chí este ha ma'a xande tuu njini xande iluli xa'a chí, nachindachi njakuna nanaxa tataxa njina'a ndenjó inka nuuti utu kaxtón kuate chi he te nuka ña'a neka ndejité ha anii mamá kinkuax nuí ñaña ndekiniá tunjinia kaxtonti nuu kuaxtió ninda ndenuu ve'e ko'ó kuxana kuxhi no'o uxi no xaón kii ya'á ndenoxhe ndan ndakendá ajan ndechuga ndejan kuan chindavite chikuan tindanga cepillo chí niikano xhé cepillo njan ni kakuu este najan naketo nóo nava tuu kikue nóo yo'ó, xavatukia kuu tu tutu kivi kivi kiti kiti kan nuu yo'ó xava'a kiti kue yu'ó xava'a tuki kiti kan kuyuá kachen kutunga kuu xuá ndeva'a kuu yuá chii kande nuu xhé'e innga este pasta yuu ngan yuu ngan chí o uu no pasta yí heinonmaxa ninondaga he nii ndakan xa'a nuu xa'á, nayanda ta'a corona nuu xa'ayangue ninda doctor nra iin este inga inga este pasta ndeyungani tantani iin yo'ó kuti he pasta ya'a njini cepillo ndakete ndaña he yuu kande yuukua kua ninjanda kuña'a kuu a kuña'a kuu yúu tanja taxu yúu njani nakune corona oni. Niku neede, ni kataaña rellenu nu nuusa te pasta yua ji cepillu yua ni jiisa, nijiisa in yoo, onte vina tu naasa chi nakete, na kedena nu yuka kuyuka chi nuu em ma kuata viga kaa maestra, kaa doctura, doctor, dentista, te sa'a vani se'eni kuani pasta, levani cepillu nakete yu'u taka kivi ka'a te yuka pero masa te ma kuante tuta ja ka'a te masa ja'a kue ja kuu nuse'esa suchiluli chi yachi xee vina kajayitu dulee, kajayii chicle, te kajichi yuga, te nu ma ntutoo, ntutoo, ntutoo tu kivi kue'e yo yua ka'anu xee kia ku ji cepillu kuujii pasta dental yua jinisa.